o uwa yibio a va tonu o tonu lia disept heures a'o a labɛ ote a ma'o jirala walima o yanzunu walima o yan ami vɛ restaurant ami vɛ di um mi'i duvo ami vɛ beza buati beza um ami ɲu mi boisson za a mi uwo a vɛ da mu ɲon'on wo mana mɛ se